<hesitation> Ny aminigny, voa <hesitation> le oe ampifangaro voamaigny amin'ny resaka karazankanigny afangaro, vôlôhany ôtra zao mividy voamegny hafa i niany hafa maraigny de le raha afangaro anazy igny ovoagny-ovoagna-ovoagna, ôhatra zao <hesitation> mahandro zarikô afangaro hena, de magnaraka avakeo voanjobory afangaro <hesitation> ôhatra poulet de chair, iregny zô agnisany kara hafa hely lai tsirony fô nefa samy voamegny.